I Nizeria da firenena anisan'ny ahitana fahasamihafana ara-kolotsay maro mihoatsy ny dimampolo sy roanjato. I io koa no firenena aty amin'ny faritsy isika Afrika aty izay nahazo fahaleovan-tena tamin'ny taonjato enimpolo sy sivanjato sy arivo baka fanjakà mitambatsy. <noise>